Ebu nne aki manghe kin ye nfone o, kin mmon o, kin ntem nne ka mkpe ekpanghe owa o, kin nne ereh o, ebu aki manghe. Amanghe eri nji oki cha ka chemist onam mmighe njan eya a owor, nji tad nyi mmighe njan nyi sisi otabe owor ofon osona biji. Amanghe eri nji kpe ojene nnan omo fon osona biji ta obak nju njon nyi kung ken oji fon osona biji and osona biji abi afor ken ofon osona biji abi afor ka nkam obhasi na weh oki fon osona bijiabi afor. Njan aka fon mmighe eyid, njan aka fon ekad, njan akafon obor aka fon atung. Obhasi ńyo weh obingha anor chen chen ofu ye na aki kak obo ka mmighe njan afor man mmighe njan anyi afor kpe ajima agae obhasi aki kun agae ama afor ma ajima anor akare osona biji na mmighe njan nyi owor ano.